<hesitation> komedii ɓuranikan so ngoonga. Sabi komedii a jalan, ɓernde maa suyan, a weltoto, a yeggitan tiiɗalaaji maa e sunaaji maa. <hesitation> <laughs> Ngelɗoo du <hesitation> neɗɗo ana waawi yeeɓude ɗun. Kaa, ko ɓuri mi heewde ko ñewde ko, ɗun woni kaalmi jooni.